Womnalabmai la duniya harbɨla na murono mɨra ma kure woi apono ɗɨmɨu ka bɨn apono ɓanja woi ki apono woi shi gangan wunduwoiyiu, amma kure kam ana ake yambɨmai ana ako tegtile pori, ana ka gɨrgɨma ka duɓa aka namai aka kang yi wo dɨɗɨrik, aka dupmai aka al moot koi mɨrimɨrii aka na mai. Amma ɓanje aponoi me aka dup mai ge jal dɨbiram, aka namai ɓanje ki woi kai na kumaruwu. To ana kaye kumarii ma ana ɓa shurwoi ma boko wai shurwoi ma ka ɗinga ka tumai gɨn aponoi ma woi shi ga yiwou aka banghai ɓanje ɓanje ki woi kai twa kumaryiu, amma kureije sheji worin kureije dumbo ɗuwa ɗuwa ɗuwa lu a mɨna miya mamu gin maoi kawu gan mamu gɨn kamo aɨla gɨn mɨ kamo pɨla kap mɨn lwi kure, woi nini akan cewa apono wum ye bikala daga lakula shimi ma arma oi ɓale a a mone kape apono mɨye kumar yikɨu woi yikɨu kare ma arma. Amma kureime ka al kure ime shimi kure mɨ an yimu ampani mɨ au yimu ampani so sai ko kai dupamai aka al kare mɨra woi moot koi ko kai dupmai aka al kore moot koi mɨrii mɨ rii mɨrii, to me ɓanje ai ngwa apono, yayi mani a goɓeni dem mɨn lapwoi kurei ka al kure ɓanje she goto amomoan do she ɓak a pono woi dem be mɨn lap kurei <hesitation> ai dambe mɨn lap kurei, ai dembe mɨn lap kure shurwo nene, aka ɓwal garak, ai duwo wunduwoiyu daga duwo darin, duwo shurwo duwo muryo. Gɨn duwo woi ɗagilang gɨn duwo kurje iyaka, woi mɓala ma magi yikɨu, woi ɓala ma kashi jabuwa yikɨu, woi ɓala ma konga yikɨu, kare duwo dari duwo darin, duwa ɓala ma konga daga duwo darin ɓwal kare kurje mongo lawarka ɓwale lɨbɨl lawarra bwal garak mongo ɗunoi ɗumoi ɗumoi ɗumoi ka wai garwa shurwa monga kai papɨmai kaak kai patimai tungut mongo ba puleni kai gɨre kai gire lwa lwa monga kai koro ɓwalmai lamta lamta lamta ka twi womamai amma mɨ ɓanje ai ngwa dɨm kashin jabuwa, ai magi ai mini mi, ai konga, to am wai pɨrau mɨndei yerei ana woi yowu yikɨu ana yerei woi yerei yikɨu, ai woi gɨmawu yikɨu ge kare wunduwoiji me mɨn tumai tang, ɗuwa mɨn twi kare lwa lwa lwa lwa mɨn tumai woi mɨn twi wundu woi ɗangwu kare lwa lwa mɨn tumai woi ɓala ma pira yikitu ai me hawan jini, aingwa taipot ai minimi ɗuwa woi yikɨu woi taiot yikɨu wou hawan jini yikɨu, ko kaka woi yikɨu. Boshi kang woi awat to sha akre kungnum mongo boko akre ngwit kime ashi al woi aɓatri shi kore tama gɨjak ou lorakoi ɗim doshi al gari monji shi peji kɨri- hɨt shi ɓelɨmaji kap ashi almai ɓanje kime shi yile shi, amma b'anje woi gokoi yikɨu ai ngwa sai ashibiti ai ngwa dɨm ashibiti, ai ngwa taipot, ai hawan jini ai minimi aa ɗuwa woi mamu yikɨu ko kalla Woi mɨn gɨn kame woiji shimin ɗuwai woi mɨn gɨn kame shimiu, woi mɨn gɨn hawan jiniu woi mɨn taipotru. woi migɨn awatru awat kam yiki amma aɓat mani kam da sauki ka wai kungngum ko kar wai woi woiyii me am ye kurii me ka kakɨni a deni aka almai tantai kushup woi masala yikɨu woi komei yikɨu. Pɨra koi dɨm ashi lap koro woi lap lobok shiji ushimai shiji ame loɓokki kime a deni pɨrakoi monji a deni. Pɨra yero ɗɨm kai lab galurangin kai patimal la yero wo shi kenan woi ɓalama a a nan ai ngwa ma oh oh woi lab worin ma pɨra yerou ai lab worin ma woi ai ngwai ta ashibiti, ta ashibiti yikiru ka wai pɨra gaan shayɨlwo kai jaɓɨmai mɨma woi bikɨmongo gɨn woiti shimi ɗim mɨu amma ɓanje shi wai lo pɨra kalla tapi ashibiti shi wai wunduwoi kalla tawu ashibiti woi ɓala ma gargajiya yiki ɗɨmɨu, garajiyai tang atai ta ashibiti aingwa boko tako ashibitiyi aingwa dɨm gargajiya gargajiya yayi dembe gargajiya. Ɓanje ashibiti woi shi tuyima ɗɨnmɨu nga gargajiyai me ata mɨni ngha ana ka tako ashibitiyi wani demau boko tako yi gargajiya alko almai pu roguruwu shi aimowo, shi jangha. nh ki bogongoime ki woi kowo pɨrma ka ame koro loɓok mongo tirik bokowo a deni kowo a jangheni, amma ɓanje ai ngwa dɨm ka nai woiyi me ka nai woiyime ka nai woɨjime aka ɗimmai tendei nu gargajiya ɗuwa woi kishimiu mamu mɨn yimai la gargajiya mamu gargajiya, woi pɨra yikɨu woi komi yikɨu, ka lapiya lapira, kata kare woi bo dumbo mamai, ka ta bo mira mamai ka do gɨn kare kure woi lokoshimi kai laɗe kure mongo, ka ye men mami wunta perɨmai wun ɗpɨmai ka do yiki, shup, shup, shup, do kare ko golo ka yatɨku mɨna ka kare golo mɨna mamai woi bikɨmamai gɨn woiyii shimi ɗɨmɨu ta ɓanje woi yiki ɗɨmɨu to a deni karas.